Ny resaka <hesitation> oe <hesitation> rano mandevy, rano mandevy na ambony température na ambany, <hesitation> ny aminay malô tsy de misy ilay oe <hesitation> agny ambony na ambany fô, ny ahafantaragna fa oe rano man <hesitation> mandevy aminay atô dia izy lai mahatakatra cent dégré, fa lai oe antony lai <hesitation> resaka altitude igny tsy de fantako loatra.